<hesitation> ai tsagi taghun ti kaya ghani wa kwa khain wayi ci kimu ma wa ndaka sina yani buwu ndake w’mau ghani Kaman ndukwa ba wu layi wa cina daga da har zuwa ndakakhi har makka, ko landum ko amerika diwe bawu ndake khiku sinnan kuza vawu ndaka khika sinna, kuza vawu ndake tsigha tsagasi wu ndake tsagha yani buwu layi di wu ndake khika ya buju yani hi ndake umau mu <hesitation> wu ndake civa din gar gha ghan wee yani buya u musi ni kayani <hesitation> technology hi wita wuyani bu ndake ghaghun ma kuma tsagi wi piyati ghima ghanghan ca ihau ma simagma civun buma ndake taa vivace ma mani hi tahi vinahi bu p’aghuma kaya ni ko njukwana bawu dake cina zuwa nakekhi Bauchi <hesitation> njukwan nidi vina hiva sai wu thu bawu ﻿Unjikhi na yani bu ghi Layiya a to shikenan ko ga unjikhi wa fakau haʒa suwa, a Unjiki babunu ai miya haʒha nunuwa, mun be ghun su mun bagwa C’iyai, ghani babu mutikai wu ndaka ltha di miya ghani babu mutikai wu ndaka ltha di miya ghani baba ca wayai wu ndu ʒhawali khin miya? ghan we’e mun muna ngilma khin Technology <hesitation> hi Jarhin bu mbanai, yi jarhin bu ʒha sinni ta sina tsagasi mbanai, sini ta sina yani buta umau, sini ta tsika tsugasi ghi wi a U’mi ɗaa mun ghi ngilman.